कसा खान्याकुरा‌ले आखाको ज्योती वडुन सहयोग गरुन्छ, तैको ठोकुवा गद्दाकी लेखा त आफु डाक्टर नाई पड़‌या। अथवा आफु वैज्ञानिक नाइ पड़या, तर लै डाक्टरले भुण्या अन्सार गाजर भयो, हरियो सागपात भयो, अण्डा भयो, तसोई भिटामिन पाइन्या विभिन्न खालका फलफूल भया, टमाटर भया, तिनुनका प्रयोगले आखाको ज्योती बडुनाकि सहयोग गरुन्छ भुग्णान।